إذا خيروني بين أنني تكون عندي مكتبة فيها قاع الكتب لي تكتبو و لا تكون عندي قاع الرسومات لي ترسمو، أنا نخيّر الرسومات، نخيّر المعرض الفني. <hesitation> لاخاطش نبغي الـ الرسومات نحس أنها تعبّر على مشاعر الانسان، تعبّر على المشاكل و لا أي حاجة كان يمر بها الفنان في هاذاك الوقت، بصح الناس لخرى قادرين يشوفو رواحهم من خلالها.